Bosaaji do wada hallende, do berna be lau to be tonyi ndu har wakkati fere ma do ngata himbe. bosaaji do vowra be himbe ko jaumijum mako ha nder wakkati sedda.